والله عددهم كثير ما شاء الله تبارك الرحمن يعني, بالعادة بشوفهم بالمناسبات, بالذات الأعياد, ويمكن بحفلات التخرج, يمكن بالمناسبات, بالصيف, بالإجازة, وكده يعني, لكن ما نتقابل بشكل يومي أو أسبوعي مثلاً بوجت محدد, لا لا ل, عشوائي.